أكتر شي غريب صار لي كان مرة كنت رايح لمكان وفي الطرق ضعت ما كنت قادر ألقى الطريق الصح. فجأة لقيت شخص غريب يقف قدامي ويعطيني إشارة للأتجاه الصحيح. كان شعور غريب أنه ما كنت أعرفه بس أحسست أنه شيء من القدر وأنه كان موجود عشان يساعدني في اللحظة دي.